إضاعة شنطتي في المطار. صرت أدور عليها، وما لقيتها، وضاعت مني بالسير. فهذا كان موقف سيء جدا، وطبعا، <hesitation> كنت زعلانة حيل حيل، وما قدرت أسوي شيء.